Naka yara yen kpang ye liya nen shan tomoni nen ti nyimmina pekro ule palau, ye ɗoƙi pakro diya ku buk pekra nei nong, rekrano ta nonnono ne illa ne la weu ƙoɗɗi ye ɗo fomu ti minan mun ti gombe, fornu ti bauchi ti ya shuranii ti po tera, ne dii ti gombe ti pere ado ule po yanim ado ule ke ta uleyani ya kiraƙo lin ti kwi ya ken ti ya ɓooi kan ɗwei longku sha toomun nen illina nonnomui yu maarin uleshina my te, bina ɗomu te shou lammo mu te a longkunee ya to yai julattoun peno ti yai longkunee ti jelemui te nei tewo na fomui ti yan ti ya ta shii pene ƙoɗɗii ta geyanmu munii kan niyan ɓara te. Yamman ya ding ye a kan ƙine ta teim a yu maarim pene leka mun shibaro munin ya uleen kpang. Kaa pelle shuran dong shuka nei nonnone paamun ta tei shukano shuran dong ti yeeno tida ne la weu man man ulara ye kpara. Ye ƙaaƙo ye toɓɓa ye shurau ding shuran dong ta temyono yee maa yika in yiu kirano in teui ya yu kaa shee ke ta yaanii ka shee ne ta yani, yikan in ɓitno ta ɓitno ye yika in peekro no yen yuno kon ti kuuno yen gbone ta gbone longku ulen longku nen peni. Nei diya ɓakkum, shene noi yu gben nen peneno shuraj shuiji nen peneno shuran dong longkunee ka an pekrono, longkunee ka an shukno ƙoƙoi. ɓooi shuran shuiji gbe shuran ye yuwaju ule nen shuiji gbe ye ne ta yani a longkunee shuppano ta shuijim a longkunee ne ɗiya nen ti yiu shuɓetum, penei longkuunee pekrano yau ya neu shuiji, nenna nen peni longkuunee ta yoore uleen kpang nen ɗina kaa te nen ti yiu shubet ti kiran nommu ule ular ƙoɗɗi ye ne yika penin ule nen shuun toom ka yiu shubet ding piree ne uleya ɗii ti po yuun shuran ule ular ɓa ulendei na iya tura ɓilino nen twei na maa teka ya mo shakko ti ta noni na tewari. Na nonnomui an toom longku ulen longku shuppano ule gbe, longku shuppano ɓooi nen ti sha tomoni an palauui ulen, shubet, shubet ye ne yika an palauui ta pekroi shubet ya maari. Ka yi ye ne teka ne illa non mui yu maarim peru a kuraro minin ya maarim ti liirun ka shaat minim ular makardata, ti hiimu ka shaat minin ular po yiu shubet, minin ti ya kaa te, minin ti ya kaa te ƙoɗɗi ka ye ne teka a do fomu ti minam, nen ammo pindiga nen yuuru ne tanga gumi ti mina nen ularu nen ammo gombe makaranta ye ti tewi ya science ti po teere nen ti ya maari, ƙoɗɗii ne ti twei na <hesitation> ne leka shiwano an tashsho pira, ne leka shiwano an tashsho pira nei peno an tashsho pirai ulenam ne peno ƙoƙo ye ne ta yuunum nen ti yuun ka tei munin ti ya maari ule ular ƙoɗɗi ka manni niyoi mo an toom no yene leka shii ne ti sha tomomonii, in ular po maari mu, ulo niyo nang, nathan ulo nathan shire nathan gandi ye ɓooi ti ye ya dr. Nathan in ular po maarimu. In ri ta gume mu in telno ya uleen shei ulene nen yono yititi ne yulena yititi longku ulen li-ongkunee nei penomi in yeno in lii no ti po ɗiya in yuno ƙon ti kuuno maa ti fi yuuno ƙoni in teuno ya yaaro do goji ye daklanum de ule ta tewani ya niyan ding ta yaani ya la gojii ta yanim. In tebyono paro gbe, <noise> in yuno pekro gbe pekron kpang. In tenno ya ne kan takad da ulen ule maarii na nei kan tem ya ne ya to shita pillo ƙoɗɗi shimaa an maari, ti po ya maari amman kumi shi pekro no, in kumi shi peeni shi vurum no longku nemaa ne pen ulee ne ta yaani longku kaa te nen li ti po kebeno, nen li ti poshaari no, ulei po kebeno, nen li ti poshaarino, ulei maa kaa te do ulee ta twani ya niyan ding ta yaani ya ne tayanim. Longlu kaa tere nen ya ne ta yanim. Longku kaa tere nen shiwan bang vuruum no ne maa uleya niyo ti po ya ule ne ti li ti poshaarina maa niyo ta shii, ne maa naa yaani a ta yek bang ti kuunon. Neu yiu yuun kaa tei nen ti ya, nen ti ya ule ular ƙoɗɗi ye ti science gombei ti ta gume shar maari mu mun shig palou kan naa palau kan fuwat, nen ti ya nen ti ya ule ular ƙoɗɗi ye ne ti sharii number pididau ne ti sharii number parilau ne ukka niyo shig ɗok kan naa palau ko shig ɗok kan kpunu gei, ti po tere nen ule bang vuruum nen ti yuun kaa tei nenti yuun kaa tei ule ular ƙoɗɗi ye ne fuwa. Ne maa ti fu science ti poshaarino ka ye ne shara fiji ne leka shiulano an tashsho pira, ne leka shiulano an gunul pene nei yu telyom nen gasho ƙoƙo maari nen ule ti yola, ne maa ti ulee nen ammina nen yuuru nen fuuru ne maa ti fuuru ta nyimmanno ne shigano an tashsho pira ule ular ƙoɗɗi na ularai ya nawo nen ular ta mina ulorin ga ne kai nei an tashsho piram, nei an tashsho piram na piye kaa te ya ya kaa te, na pene shuppina mu tashsho pira, ya shuppir mui tashsho pira ulanim nen ɗennina na kere kunnano kuri nen meeno mina nen ula ya nawoi ti po shubet. Nen shuppo shiba nen shirano kaa pelle an shube ule ular ƙoɗɗi po maari ti kaltungo shoppa foki ya ta shar shiba an maari ulo tere niyo ye ne teka gunii dr. Nathan in ularu in shewo sheero gumi ta mina ulawo ya ta shar shiba an maari ti kaltungo mo leka maa illa mo ula telno maa ti illina nen teli ke sheera kaa shee kaa shee kaa shee ne leka ya ne lekaa? Na oo ne lekaa? Na oo nen ula pill takaɗɗai in li darang ya nawo minim shana <noise> in yuuru mu nawoi a ulejono ulonim in shauno ta shii in ularo in peru ka shonmo me uleya maari ne ti teim a ɗeenim in shauno birnang in ular shik man in gashono ƙoƙoi nen ule ƙoƙo maari ne ti po yuuma joori shin yi te longkuunee yuwani mo peeka no vuruumno ta shii pekra no in shukno ƙoƙo nen peni ɓooi an kpang me penano ti ye nei ka an tashsho pira alangkuunee. Ya julat bangno ulanim, a longkuunee penei longkunee peekano ta vuruum no ta shii, shii li ya nen li gun shuna ye figi ka we. Figi ne ti yuun shunei ulei oo ne leka shiwono an tashsho pira, pene ulo ƙoƙo ulen ne ta yana nen shiwo an tashsho pirai nei penom in peeno ta vuruumno ɗa tekaa ɓa ulendei ka ƙoƙoi ne ɗa yuwa tali ɗa teka ya ƙoƙoi ne ɗa yuwa tali ɗa teka ya ƙoƙoi ka ule ƙaa ye ne teka ne ɗa yuwa tali. Pene ulila shukno ƙoƙoi ta shii kaa yene teka tei pekro ye manɗok shukano ƙoƙo in in pekro no in yuno shuran nen sha tomoni ɓooi maa teka ya ke towe wo pekro wen ke naka yiwani ken sha tomoni ule ular kpaliya ding ken ti nyimmo bii ne tewani na ɓara pekron nonnono an palauwi pekron dr. Nathan niyo ye palau yuwano pekro ye na diya ɓa jiyai sheknom lonkuunee ne yuwan shuran nonnono liya ne shiga no moo a daklanim. Dr. Nathan liya ne uleya bang vuruum ule ular po maari.